المشروع اللي نقد عليه في التو هو توعية الناس ومتحمسة جدا على خاطره نجدر نحس إننا نجدر نبدل في حياة الناي ون ونعاونهم ونعيش بصحة، وبصحة وخير نجدر نضيف حاجة حلوة للناس كمساعدة أو كمعاونة حتى كلمة الخير لأنها تجعد في جلوب الناس محفورة كأثر طيب ليك إنت.